Lɔgesi'a ti ba iŋɛ ba ti fu wan ta'am yɛ ba bɔna Ko'om puan bii Ko'om san paɛ ba, ba ka sageni la de la ba san iŋɛ bala, maybe saa san niira ɛɛn hɛɛn Saa san niira ti fu yɛ bala lɔgerɔ la, la kan paɛ inŋa la. Bala zuo n sɔi ti ba iŋe bama ti ba ka, ba ka zɔta bii ti Ko'om ka ki'ira ba puan sa.